Ye yo'ó diciembre amijuina kodoka cuenta, nguñunro iko kuenta kayuu yo'ó febrero, marzo, kanii ndadama kuenta atunga mi'í, iha vee janii kuan mayo ndaino anguu ukutunro mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre yayi kuta ndichi ndute te tendauu nonro niuu yenró ye'u clima yundua.